ओवेन्पुर मा थकिओको त्सेबियु। ओवेन्पुर को गोर्न दुन्ग्तैपुर् पुनुनै द्जुम् जमुन्ग् सोम्नै बेकरि अरो गुदुन्ग् कलम्नु बहैनन् अयो जैक्यो बेकरि बेफुर्को। भेफुर्को सोम्नै कोब्र गनैति हुयु अरो बेदर्को। सोम्नै नि प्रए लननि ब्रेद् अरो गुद्पुर् सोम्नै सिम् बैदि रु रुकोमनि जमु। ओवेन्पुर मा थकिओको त्सेबियु। ओवेन्पुर को गोर्न दुन्ग्तैपुर् पुनुनै द्जुम् जमुन्ग् सोम्नै बेकरि अरो गुदुन्ग् कलम्नु।